Lo komida raka per na lo de nal lal xiox ne na no wala wa llu lax na xinladika sedna tul lollichi loi xinladika xinladika komida note camto lo llichiri loi ciudad comida raka xnio pi kanakana raka rulax te runkara chia per lor laset por decir dika raka tob clad to cam neo bi